<hesitation> la kotaq chikop loo' reh la waakax y qab'eh jaa nkik'axamaj ar nkik'axamaj la kijarwunaq y jaa nki kila' je' nawila' looq' taqee' looq' ar tikilam va ru'uum la nkik'axamaj onteera reh naye'em pa kiwa' osea ke nayoqom ar taqee' keh nkib'araj y wi nakojom kib'eh kore'eet nkib'aram ar reh nkik'axaman ar naq je' nanayoqom taqee' la chikoq taqee' loo' re' taqee' je' si nkik'axamaj la loo ke re' la naye'eem reh onteera y reh nayoqom taqee' y reh na mas ke todo reh naye'eem kiwa' reh reh nkiraq lado reh